gott kvöld og velkomin í Kastljós nefnd á vegum forsætisráðherra hefur samið fimm frumvörp sem öll eiga það sameiginlegt að auka almennings það verður auðveldara að móðga á netinu vera dónalegur og hafa kolrangar skoðanir það er þrengt að skilgreiningu laganna á hatursorðræðu og þagnarskyldu opinberra starfsmanna verður

að þeim sé heimilt að tjá sig nema annað sé tekið fram til þess að ræða

málin eru komnir tveir nefndarmenn Eiríkur Jónsson formaður nefndarinnar og Birgitta

stjórnarformaður Immi veriði velkomin takk fyrir ég dró þetta nú svolítið gróft saman hér í innganginum og

en bara ef við víkjum aðeins að ærumeiðingunum hver er munurinn á frumvarpinu ykkar og lögunum bara eins og þau eru núna sko lögin eins og þau eru í dag eru náttúrulega eldgömul og mæla fyrir

um refsingar vegna ærumeiðinga og hafa skapað alls konar vandamál

að þau ríma ekkert við nútímasjónarmið um tjáningarfrelsi þannig að það sem við erum að gera þarna er einmitt að afnema refsingar og reyna að móta

þessi sjónarmið sem leiða af mannréttindasáttmála Evrópu og af stjórnarskránni og með því erum við

að rýmka tjáningarfrelsi en

um leið auðvitað að reyna að koma réttarframkvæmdinni fyllilega til samræmis við þessi sjónarmið sem leiða af

það hefur gengið á ýmsu í þeim efnum við höfum verið að fá auðvitað dóma frá Strasbourg þar sem hefur einmitt verið talið brot þegar blaðamenn hafa verið dæmdir fyrir meiðyrði og það er von okkar með þessari löggjöf að okkur takist svona

ná réttarframkvæmdinni meira til samræmis við þessi sjónarmið og bara almennt séð held ég að það sé mjög þýðingarmikið skref sko að afnema refsingar vegna ærumeiðinga

gamalt fyrirbæri já en einhvers staðar hlýtur nú línan að vera og þeir sem eru heima eru að hugsa hversu dónalegur get ég verið á netinu hvað má ég segja akkúrat

gagnrýni eða dylgjur um um fólk já algjörlega og það verður auðvitað hægt áfram af því megum ekki gleyma því sko að æran er auðvitað líka stjórnarskrárvarin ef svo má segja ég meina það eru auðvitað reglur um friðhelgi

einkalífs en munurinn er sá að þarna erum við að taka þetta út úr þessu refsikerfi

þá kynni ég að lenda í fangelsi sko nei ég myndi ekki gera þér

er alltaf verið að segja eitthvað um mig sko já en munurinn er þá sá að ef þú teldir freklega á þér brotið þá myndir þú fara í einkamál gegn mér og krefjast þá miskabóta það að það hefur ekkert verið mælt fyrir um þessi lykilsjónarmið sem leiða af þessum

í sko almennum lögum þú veist þetta um muninn á gildisdómum og staðhæfingum um staðreyndir um um góða trú um ábyrgðarleysi sem sagt ef ummæli eru sönnuð og svo og svo framvegis þetta eru sjónarmið sem hafa verið að mótast svona í dómaframkvæmd en hafa ekkert verið í

almennum lögum en nú sem sagt mun allt snúast um þessi lög þegar menn fara í meiðyrðamál það verður auðvitað til þess að lögmenn á báða bóga munu byggja á þessum sjónarmiðum dómstólar taka tillit til þeirra og þá þá vonandi eins og ég segi verður framkvæmdin meira í samræmi við þetta og við fullnægjum þá okkar skuldbindingum á sviði tjáningarfrelsis já Birgitta þú tókst þátt í starfi þessarar nefndar hvernig

hvernig lýst þér á þessar tillögur ja þessar tillögur eru byggðar á þingsályktun sem ég lagði fram á þingi árið tvö þúsund og tíu og fékk samþykkta einróma um að Ísland myndi taka sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi upplýsinga og tjáningarfrelsi og ég verð nú að segja það að mér finnst sko

allar tillögurnar sem við samþykktum þegar við vorum búin að fara yfir þessi lög og

Eiríkur lagði töluvert mikla vinnu í að þétta þau að ég er nú bara mjög sátt það er verið að þrengja skilgreininguna á hatursorðræðu og hér hafa menn verið dæmdir fyrir að tala með niðrandi hætti um samkynhneigð til dæmis samkvæmt þessu frumvarpi þá þá yrði ekki sakfellt fyrir það í dag en við erum

alltaf að reyna að berjast gegn hatursorðræðu en þarna er verið í raun að gefa fólki færi á að segja meira sem áður flokkaðist sem hatursorðræða er það rétt nálgun já algjörlega svo framarlega sem það er ekki

er viðkvæmt í samfélaginu ég mun berjast fyrir rétti fólks til

að segja hluti sem ég er algjörlega ósammála um til þess að ég geti þá rökrætt við það um mína skoðun ég er kannski að segja eitthvað sem fólki finnst bara fáránlegt ég vil hafa rétt til þess að segja fáránlega hluti auðvitað eiga allir

að vanda sig í samfélagi um að vera ekki að segja meiðandi hluti en að það sé sko endalaust hægt að lögsækja fólk fyrir að móðga aðra er náttúrulega ekki samfélag sem ég held að nokkur maður vilji búa í nei það segir í textanum ykkar að sko að tjáningin þurfi að vera til þess fallin að hvetja til eða kynda undir undir hatri ofbeldi eða mismunun einstök og einangruð ummæli myndu

almennt ekki ná þessu stigi ein og sér það er

en hversu oft þarf maður þá að segja eitthvað ljótt og hvar til þess að það flokkist undir

það þarf þá að vera eitthvað meira en svona einstök ummæli sem að eru látin falla í einhverju einhverju reiðikasti í kommentakerfi yfir

einhverri frétt en það er rétt að árétta það

með þessu erum við á engan hátt að draga úr sko baráttunni gegn hatursáróðri það er mjög mikilvægt að koma því til skila af því að hatursáróður er auðvitað vaxandi vandamál og við þekkjum það í netheimum en spurningin er svolítið hvar þú dregur mörkin og hversu mikið þú ert að fella þarna undir það sem hefur verið hér er að ákvæðið var rýmkað nokkuð tvö þúsund og fjórtán og hefur verið mjög svona

svona opið þannig að lögregla og ákærendur hafa þá verið í því að elta svona eins og ég segi einstök ummæli sem eru heimskuleg ósmekkleg en eigum við að vera virkja refsivörslukerfið til að grípa þarna inn

í ég segi nei svona ummæli almennt dæma sig sjálf og við ættum frekar þá að nota svigrúmið

til þess að einblína á baráttuna svona gegn hinum raunverulega

hatursáróðri

svona einhverjar skoðanir skilurðu nei en

haft mjög mikil áhrif þrátt fyrir að þær séu í

þeim er haldið fram nógu stíft nógu oft og yfir nógu langan tíma þá er hægt að búa til vilja í samfélagi sem er skaðlegur hugsanlega hagsmunum minnihlutahópa

þeim sem standa höllum fæti í samfélaginu hvar á að draga þá línu ja ég er algjörlega sammála þér í því en þá ertu líka farinn að tala um

systematískt og þar er með markvissum hætti verið að kynda undir og það getur auðvitað verið

vandamálið með svona nettröll sem sko búa til alls konar linka og gætu farið í þetta að vera með alls

kommentakerfi hér og þar en þá um leið værirðu farinn að hvetja til og kynda undir undir hatri og það félli undir ákvæðið ég er meira að hugsa og við um svona einstök ummæli

eru heimskuleg en dæma sig sjálf og við eigum ekki að vera að einbeita kröftum of mikið í því því það er líka sko svona heimskulega ummæli þau verða líka að fá að heyrast

öll í lýðræðislegri umræðu að við sjáum hvað er í gangi svo fremi sem þetta nær ekki stigi hatursorðræðu raddir sem að þið viljið að heyrist það eru það eru raddir opinberra starfsmanna eitt frumvarpið fjallar um þagnarskyldu embættismanna og opinberra starfsmanna og það er gengið gengið út frá því að tjáningarfrelsi verði meginreglan mega opinberir starfsmenn eða hvernig mega þeir tjá sig ef þetta frumvarp nær fram að ganga sem

þeir máttu ekki gera áður sko núna er það þannig að það eru minnsta kosti áttatíu ólíkar útfærslur af þagnarskylduákvæði sem inniber tjáningarfrelsi fyrir opinbera starfsmenn þetta er náttúrulega fyrst og fremst til þess að auðvelda opinberum starfsmönnum að geta tjáð sig um sinn vinnustað og sína vinnu án þess að

eiga það á hættu að geta verið lögsóttir fyrir að tjá sig og það hefur verið þannig

þegar við vorum fyrst að fjalla um þetta rétt eftir hrun að fólk vill gjarnan fá að tjá sig en það þorir því ekki og það bara hefur verið kallað eftir þessu úr opinbera geiranum um

um meiri skýrleika um meiri einföldun og þannig að ég held að þetta muni hafa mikil áhrif í samfélagið okkar þegar að fólk upplifir að þú veist þegar

þessi ákvæði um þagnarskylduna það er bara svolítið svona ógnvekjandi

að viðurlögin eru töluvert

akkúrat málið að sko embættismenn og opinberir starfsmenn í dag ef þeir fara að skoða þau lagaákvæði sem um þá gilda þá þá rekast þeir bara mjög fljótlega á þagnarskylduákvæði sem eru nokkuð óljós og segja bara að það eigi gæta leyndar um þú veist það sem leynt á að fara og svo framvegis og og þeir kunna einmitt að upplifa það þannig að þeir megi einfaldlega ekki tjá sig um neitt sem snýr að starfinu og það er auðvitað mjög opinberir starfsmenn eru ótrúlega margir og með mikla reynslu og þekkingu og gríðarlega mikilvægt að

að gera þarna er í raun og veru að skýra

betur þannig að það sé ljóst hvað þá er tjáningarfrelsi þar á meðal um það sem

að þeirra starfi og með því auðvitað viljum við efla umræðuna og fá þá þá virkari og án þess að þeir séu hræddir við að tjá sig síðan er lagt til að það verði afnumin skylda fjarskiptafyrirtækja til þess að geyma gögn í sex mánuði þarna kallast á væntanlega hagsmunir lögregluyfirvalda við rannsaka mál haldiði að þetta fari í gegn sko algjörlega það er auðvitað líklegt að lögreglan hafi á þessu einhverja einhverja aðra skoðun en það sem við erum þarna fyrst og fremst að horfa á er bara dómaframkvæmdin utan úr

Evrópu er þannig að það er algjörlega ljóst held ég að eins og hún er í dag yrði ekki talin

um þessa tilskipun um gagnageymd sem var sett í Evrópurétti og svo eru nýleg dómafordæmi frá mannréttindadómstól Evrópu sem sem að hníga í sömu átt ljóst að þessi gríðarlega víðtæka regla um sex mánaða skilyrðislausa gagnageymd

aðrar leiðir en við leggjum það þarna til að það verði í reynd farið í svipað far og var hérna fyrir tvö þúsund og fimm áður en menn fóru fóru í þetta þannig að við komum þessu meira í samræmi við friðhelgi einkalífs en þetta kann að vera umdeilt og þarna er auðvitað eðlilegt bara að lögreglan tjái sig og bara rétt að árétta það að öll frumvörpin eru inni á samráðsgáttinni og við hvetjum fólk eindregið til að fara inn skoða og gera athugasemdir við viljum hafa þetta opið ferli en þið eruð ekki

það er þrennt sem þið ætlið að skoða nefndin í viðbót

það eru lögbann á miðlun upplýsinga breytingar á upplýsingalögum og og vernd uppljóstrara þetta er nú dálítið á þínu áhugasviði já öll þessi lög eru í raun og veru koma frá þingsályktunartillögunni minni sem hérna var lögð fram þarna tvö þúsund og tíu og samþykkt já þessi mál voru bara ekki sem sagt ástæðan fyrir að taka þessi mál núna er að

var búið að vinna mjög mikla vinnu í þeim og drögin voru bara nánast fullburða og ríkti almenn sátt

og bara komið inn í þessi lög mjög gagnlegar viðbætur sem skýra þau betur en en sko lög um uppljóstrara það fyrirfinnist ekki skýr lagarammi um það á Íslandi eftir allt sem við erum búin að fara í gegnum er náttúrulega

og það er kallað eftir því við búum í litlu samfélagi það er mjög mikilvægt að við séum með styrka stoð utan um þá sem að annað hvort ákveða að koma fram undir nafni

góð lög um heimildarmenn en stundum veit ekki sá sem að verður

vitni að saknæmu athæfi hvert hann á að snúa sér og þess vegna er mjög mikilvægt að viðkomandi aðili geti leitað til staðar sem

svona traustsins verður til að leiðbeina líka og svo náttúrulega er mjög aktúelt lögbann á miðlun upplýsinga það er nú heldur betur það er eitthvað sem við þurfum alveg alveg klárlega að skoða við vitum vitum að það er auðvitað búið að fara

mjög hátt og ég held að það þarfnist alveg klárlega endurskoðunar þannig að þetta eru svona þessi þrjú mál sem að við munum alveg klárlega fara í eins og þú segir upplýsingalögin

en ég ítreka að við höfum mjög opið umboð til þess að gera þær tillögur sem við teljum til þess fallnar að auka tjáningarfrelsi og árétta það aftur að við erum með vefsíðu

inni á vef

þar sem er meðal annars gefinn kostur á að koma á framfæri ábendingum þannig að ef fólk hefur ábendingu um það um hugmyndir sem að það telur mikilvægt að koma á framfæri þá endilega láta vaða það verður hlustað á það allt saman flott algjörlega takk fyrir þetta Eiríkur og Birgitta kærlega fyrir komuna og þá lýkur Kastljósinu í kvöld sjáumst annað kvöld veriði sæl